Mth yowa jaganngwa ja yau akwa, akwas sar mdakuga arani madama jangwa anvuiwakwa kalthirni daji anuuiyanye mi kayamwangwa? Baji akwa sarmdakugararahi sada wula salaka ciyagi ta biji. Miso gadawula ayagi ta biji mth amma biya balalan biya nara kuɗa ga wala adi. Nara, kuɗa gawulu anyagita ta biji gankaa dayi dayi tuuwa. Tuuwagi marghi yankwa anukana maja zabata bijkwa jada wula sawa. Ta bijan jamwa antsangwa kamda, kamarghi aran anuwa. Dayi tuvwagi dayi jada jada nara amvwuiwakwa jan amvuiwakwa jad jada taka duno wa. Dayi tuvwa mth, mth dayi amvuigi mamwa anvuigi jada zaba, jada zaba ka yagi. Tuuwa ma, makana vu, makana jazaba ka yagi gankwa dayi. Dayi kura jara yusara kayamwa nga yo, ha, taramiko ka ta mwa? Mazabankwa dayi ja bara barbamngwa. Jabara sarsam zalla ɗainya har ka umvita wuna. ɗayesi, ja yegi, jayegi ma ɗakana marghi aran a nukanangwa tuuwa ngwa maye zaba anvuirgwa, juda tara akwa malmar, malmar. Bulama mudfagwa kaya yagi ka, ka, ka bara ba, kabara, kabarsa kabara sarsamni, kwa ya uiya, kwaya uiya, ka ya uiya, naga ta kathir naga ta kathir tuuwagi daji tuuwagijadi dabbara nara anvuikwa ja taka, ja taka, jad, jan dunowa amma ma. Umvi wungankwa, jan adi dunowa. ɗai maga, maga yau ta vwagankwa sambiyaye makana ta biji makwa gadan wulken akoo kungalniwakwa, kana tuvwa abiya ɗaiyan kwa, a a gada wula tuuwa ɗainyi ta bijigiwa. Makana ga kathanma, amda aran nu kunangwa jada ui huiwa ngwa ta bisani. Tabisan jada ui huiwa, tabijan jada ui huiwa tuvwani mth tuvwan, dayi tuvwan, jan ja dubbara nara anvuiwalewa jada yagita bijiwa. Dayi anvuigi yemaya gabagankwa dayi, jawula ku amdalakajan badi, makan akwa ka akagan kwa dayi, juwula tsarla jan sadi, nagi dayi a a jada udi kaya sadiwa yaye, jan caman san mba hipa mth liparakaya mɗagi dayi mth makan ja ui sara kaya sadi ka c, ja udigankwa dayi, hipayaye maya ui hipalale mthadi a cimdaka karaka dayi joro ui jan jakal camaniri dabba wula are, jinga arsi, akwa ɗafar karaka. Sankwa, jaran ngwa jar mthangwa. Mayar ka, makana jar sadi sa kamadar kayar ɗamnyagakwa jarada ɗa ubohiyanwa jarta am, jarta amnya ubokamani. Maya ɗamnya a aba kaman sam kwa, jarta nu kanangwa ubo hiyanngwa ta, ubohiyanngwa day taka nsaɗdanan jarta kwa ɗasa ya aladar, dayijarta mci, dayi thang are nagan araka tuvwa bara, barani. Dayi fuvwagi jayagijayagi ma ui iri nagankwa, ja futa ma. Jan jada jadi sa, jada jadisa, jada jadi bara ɗa ɗa, ɗa jingai are, wula are ganwa. Amma biya, makana iri nagan ka uigankwa dayi jan jakar gam dayi jam mɗa, jab mltha ɗakshan ɗainya dayi jakwa tasa. Mɗalammata ia a duwa dayi, dayi jan ja ui zaba anvi wa dayi sai, sai ja uizabata bijiwa sai anvigankwa dayi. Mahakuasa ɗigankwa dayi gadan wulan garam, garam ja yagi ja tuwa ɗaiuya, amma kana umvi wun kana ɗa umviya samwa bayagankwa dayi, a tuvwagi jadara bara vi pini, jakwa ja piyakwa kungalgwa. Yikwa ita sakana wulawa. Jakwa akwa kungalye, jaya dulin akwa kungallanye. Jayadulin akwa kungallan ɗainye. Mwyai dulin akwa kungasankwa, ja gam akwa kungallan dainya. Makana dulin kalaa kanwa kanwa wayo kayar tamzi zabagankwa dayi kama, kama ja kalba darme jada njai, jada dada jada tara kapci kiyanwa dayi. Dayi tuvwagi akwanja sar karaleamakana, sata biji adayagiwankwa dayi jan jad naganma ta tuvwanma dayi. Dayi, dayi jakwa akwa cukumthawabon tuvwa samthang ta ja aduwa. Jambiya akwa cukumthawabon jadam, jadi, jadi, jadi mthang ta dubba tasa tsadmwrani. Sanbiyaye mamdanu kana cukumthagankwa jadi kamda cucucinni. Tshar argi ta salabanka cuce cinni. Thagwan ton ntuhu, ntuhu, ntuhu argi ta zalaban. Dayi magas a can danlan sa taka ɗarkshigan kaya sa wulagan kwa dayi. Daleshigan kayaɗa wulagankwa dayi sa ui tuvwa abiy. Dayi gdab, sadab, gadab dayi sai tara, jai tara, sai tara, sai tara kasi ɗainya. Anvwujigi biya mamvuiyasa ɗiganluwa dayi, akwa, akwa, akwa baragi mth jayesi, jayegi, jayegi, jayegi, jayegi ɗainya har saija udi salaka kama, kama jasi pi ivanagara nanagara ka kadunyanmwa malma dagomso game. Makana zaman na thigthmay ka mulman ineyan jata si har akiy umda ara ma si akiye umda are gan ko daye ma da wula kulaka bazabaza gam ko vardit ja vordidi ma ja wula tuma aka buza buza gan ko vorit ga vordidi ja tra tikam jako jadi tika dabarera kaja ta chai sidaku ga areye a huwi ga are wa, sir dakku dagan kur tijumbu tida bary maja karta wulan gan ko sai huye sai hue, sai huye daye jaka jar thum jadi tka dabari wa gan daye sai sira boye digan daye kaja tasibare ka kulli, makoru laka kaja uwi yaye daye jan dthugomda hudan i ja uwi sira thid da uwi sira tidi, a ko dabba ma kana thāgth jaye janga kana ta beji jada buth wa gan ko thaath tuko gan ko adiye daye kur jigangan tuvo a iferme so sai, ma kana turo gadisiur jaganye ma jada jaye auiyanwa, daye jaye chuwa kiya a iferne, makana kiya jadi kana tuvi aviyan daye jaye jada bowa, daye sira kaja mo anvoye gan beya bara sir sum gan la ko me ma ka ja mo duwa bara silunanye ana wahala hekimed chai si adulwagan silaka tidi thāgth kaja wula wako ja udi wa gan daye bara sisuman anan wahala daye tuvo daye daye dhuri nan ya thāgth jako ja ya duri.

Jaifer ta dabba madisa jaifer dabba madiso, daye jada jaye jada jada jaye heuku hika kiyewa jado uwi sirsuwa, majajaye tika “sir sir” henkugh tika kiye jata sir hen kow gre are jata si hentuma gre me umvoighi jata si chai koragre are amvoighi wa ko thāgth beya jaghi jada baraba siswanmar kirne wa thāgth na beya negha tihan tuvo wako ako kaeama ā aka sira kanda mo kokaraka ga ure kano umvoi wako ja ii baraba sir sum wanko dubvo wako tabijima ja uwi wako tabijina ta uwi barab sir sum wako fuvon wako aduwa, kur tukoghi thāgth durinye jarwa dorigo hela hela helader dugu, chaman umda mukana umdura ahungan ko umthāgth marghi are nukana ko tuvo tika durin kuwa tura tika tuvo duka wka durin wako waita bouko ‘a’ martabanga ma umdunikana abuma gadai thāgth wa ai, beya kaw tuvo beya tuvowa durin wa nege beya gati jarti, jarta jay arevi dagumai wau ma ada uwi kukocko” ko z kotuv tuvowa daye beya sir kana beya avoi wako ta biji adayaghi be tuvo gan mawa ko aduwa ako marghi yama sira me me thūgth adi lthudth boa are amma jarian jar ja muka ma jar tamu ka sir mewa dabba madi ofhao kajanu daye dabba ma di kajanako daye dabba ma avoi wako tabiji ada yasghi wako. Janwano salamo aduwa, daye <hesitation> ajon chuwa jan gla ajigan sosai, makana jagadi sheur jigan ghi thāgth neglbi jaghi da chuwa da lumma ma wa jatu peta kretan negan ma umdura thūgth re jara bara ba kuchir jingah are kajoi boawi akiya dar, major bowi kuchi jiganh a kiya dar gam ko daye ma tuvo gadi sheurn voud gan ko daye ja chuwa uwi ja aviwa jata bara avilukon, thāgth na so dabbara ka jara yau gan tuvo wako kana jabba thāgth kona ‘a a’ avoi wako kana adaya ghi tabiwa gan ahiwa kur sir me ka jame anvoin gauye jako ivo bara sirsunu sir summi kaja bara wako me ma kaja bara avoin aluwa, so thigh so dabba gora kagara yaū gan tuvo wako umdu tika iri homgawan ako thūgth per karak ger aran aduwa; thāgthneghi tisira kon, gla daye ma ako marghi ma wai tiya ūm yaye daye si makana avoi wako tabige ada zabaye akan dabbara gaga ner nera ako aka karaka yan daye gata nudan tuvo wako tashaku mawa tashaku ime laka mai tuvo beya.